في اغلب الليالي الواحد بينوم ما بين خمسة لي ستة ساعات. لكن لو الزول قدر ينوم لي تمانيه ساعات بيقوم مرتاح شديد.